נְהַאר כּוֹנְת פִי עַרָס דִּיַאל Ṣַחַב דַּخַל רַאגֵל קְבִּיר בְּכַמ תְּקְלִידִיַה וּסְבַאט קְדִים וּבְדָא קַאִיַחְאוֹל יְרַקֵּס מַעַ אֶשְּׁבַּאב בְּחֻרְכַּאת דְיַאל אֶלְסִתִינַات מַא פְהַםְש בִּלִי אֶלְמוּסִיקָה תְּבַדְּלַת אֶנָּאס טָאחוּ מִן אֶלְדַחַק וּבְדָא קַאִיַקְלֵב עֲלֵיה וְהֻוא מַעְרֵף וַלְוָא וּבְקָא קַאִידִיר אֶלְשּׁוּ דִיַאלו וְהֻוא גַ'אי גְדִי, וְלָא נַגְ'ם אֶלְסַהְרָה וְאֶנָּאס קַאִיַתְצַוּרוּ מְעַהּ בַּאלְתִלִפוּן דַּחַקְת בְּזַאף וְקַלְת כֵּיףַאש אַלְבְּסָאתַה דְיַאל אֶלְנָּאס קַאתְפַרְח וְדַחַק קְתַר מִן אִי חַאגָ'ה פִי אֶלְתֵּלֶפְזָה.